Oimeko jetape oyoavɨ mita jare yaɨmba ndive, yaɨmba ko jae ñaneguataïru, oguata yande ndive oyembieka kaa rupi, mitako jaeñoma oiko tëtäpe mbaetɨ oyembieka ya nde dive kaa rupi, jae kuape oyoavɨ